Ny sambo ndraiky ediny misy karazagny maromaro izy de misy le sambo mande motera, de le motera kaofa velomigny de mihodina le helice miaram- amin'azy de le motera mampiasa gazoaly, fa misy koa ny sambo de mampiasa voaly de arakaraka ny fitsokan'ny rivotro le mampandeha le lakagna.